Kofafa ndraiky koa moa zany de hoe mazava hoazy igny zany mangala loto, famafà io zany, misy loto miparitaka eo de hoe amin'ny alalan'igny zany mamory anazy, <noise> de iny kofafa iny zany sahalan'ny hoe mamory loto na ambany fandria na ambany seza na ambany salon agny na am'lay lakozia. Zay zany gny fomba fiasan'ny kofafa <noise> am'loto zany e, zay fo.